Kô andray fitenenana agnaty fety zegny ndraiky edy, raha vôlohany atao malôkany tsy maintsy miala tsiny, satria tsiny raha mavesatra, ankamaroan'ny ôlo ake agnao fogna andray fitenenana; de zegny le tsy maintsy hialagna tsiny malôha, de manaraka zegny agnao miarahaba tompoko lahy sy tompoko vavy, magnagno karahandregny ôhatra, de avake agnao vao miditra amle tegna votoatin-dresakagnao, le tegna raha tegna hivolagninao zegny, de mandalo etape karahanzegny, miala tsiny, miarahaba, zay vao mivôlagna le votoatin-dresaka.